Danoi chón ono onoti kudoti, ta ke ínti, vinoti ta kuati caldo oni a toko ta kodoti ta kudoti chín didaño tikui tá chiko yá'a ta koa tiyá vati chón jan.